Afa tarôndro edy ny haiko amy araiky zen̈y e! Izy mandady in̈y aviô miova kolera-nany ze koa fa izy marikitry raviny kakazo man̈araka koleran’ny in̈y koa ze koleranany tsy hita zen̈y izy. An ze zio ny tain̈a ny haiko aviô irô mihain̈y an̈abony kakazo.